افضل اكل الصبح حنينيي احنا نسميها ، الي هي اقلي تمغ وارجع اطق فوقاتو بيضة ، فبيضة وتمغ ، ومعاها استكان جاي يعني تنطي طاقة رهيبة ، كلش تعجبني